Bə nən yausə ma kaɗoo ɓetawa tiiti yaa yin yausə ɓetaya, mae nə kéé maaso, yaa yin yausə ɓeta a kuɗa'ira fiding yá hana eɗkaya yi kwalaari hanayi tenasə kə ngə wər yin yawa yi tawara, rabte ma yaa yin yausə ééyá irin ɓetsəsa mee sə kaɗ ma ɓosa ɓə toa ɗuraɓora maa bəkakera hana ka bəma ko ɓaa, hana tantəɓots kwalaari ko mee yi mbə sese mbə sese ɓa, kə ngə wər yin yau kaɗoo ma bets bəsa a tom jánúá ɓə keke irin ɓetasəsa ndə bet nən yangsəɓa, maaso ɗəm ma yaa yin yausə timima, tinimayá, ete mee yin yau tinima hana yi kwang ngaa bi, yaa ngékya yin káá yaa timi yi ko Yaa yi yawara hana yi ngék ngaa bi yi káá yi kora. Beta-ɓets bə bana-bana amma unən yausə titííwa yaa yin yausə ɓetaya ma yaa yin yausə kaɗoo ma betaya ma yaa yi, toa ɗura'iraraya, to mee ka tas irin ɓetsasaya a daasowaaaso, ko a kwááreyaase le mee sə wíín don irin ɓetsasaya ɓə tauwa ɓetara, da ngən hán hə́na ngə hə́nahánda, ngə bə sesebə ngə semsəra bə tááyára sáád siso ɓən too sə fiding, ko sə kana tandaɓora sən kad yur yur ko ɓa koa sani ɓən kar yinyur ɓə kéé bə me hamba ma ten asa auwo w`wá naa kwalaarira, ɓən too ndə ɓets əndə siyo nə kéésə mee ete mee yi ma-yi semma toɗurawara yin yau ɓets, nən yau irin ɓetsəsa maaso a kaɗowáno